<hesitation> I, magnano akoa, gn- n ma- man- matetiky haniko aloha, iaho monko zany misy fotoy ka refa tena kamo da afangaroko amign'ao aby io, f'izy refa aveo anao kamo avao koa magnety an'azy, da gn'aniko anazy, haniko araky isaky karazany, ohatra hoe haniko ake pataloa, da atambatrik'ambadiky da haniko manaraky e tiserta, haniko magnaraky e semizy, haniko magnaraky e kilaoty a koa zay zany i fandaminako gn'agnahy aloha da mba tiàtiàgnao magnety an'azy amign'igny amzay satria efa milamign'izy.